نعم مشاركة الشباب في الأمور السياسية مهمة جدًا ولها العديد من الأسباب التي تجعلها ضرورية، مثلًا التأثير على المستقبل، الشباب هم مستقبل أي بلد عندما يشاركون في الأمور السياسية، يكون لهم دور في تشكيل السياسات اللي تؤثر على حياتهم في المستقبل مثل القضايا المتعلقة بالتعليم والوظائف والبيئة والصحة والحالة الاجتماعية.